لعبتي المفظلة هي كرة القدم، أحبه لأن رياضة حماسية وتجمع بين التحدي والمرح، لما ألعب مع الأصدقاء نحس بالتنافس ونستمتع باللعب مع بعض، كمان الحركة المستمرة تخلي جسمي نشيط، بنفس الوقت أستمتع بالإستراتيجيات اللي نستخدم خلال المباراة، وبصراحة إحساس تسجيل هدف أو الفوز بالمباراة يكون شعور ممتاز.